﻿Kua mbasuru ani teyu yaeva jaeko ivate rupi oiva jare ɨvɨrare öiva kua <hesitation> mbasuru oime guinoi mbaepuere tuisague jeja rupi omomɨi reta oipota rupi, porque jeja ikire ipuere jaereta omomii, omboyere oipota rupi jukurai jaereta omae jare oyembo cambiovi icolor aguiyeara oesa mbaenunga ouyae jare ikirei oipivayae guinoi mopeti mbaepuere tuisague jaeko iku, aramöete jaereta iküpe oipi yepe mombiri öi, erei omondo oipi reta